في يوم من الايام كانت في اميرة لقيت خريطة غامضة ولما دورت على وش مكتوب فيها لقتها مكتوبة بلغة قديمة استني- استنجدت بخبير مختص في المملكة في علم اللغة وفهموا ان الخريطة تدل على قصر مخفي. ولما مشوا حسب المخطط في الخريطة لقوا القصر وطلع قصر مسحور